اليونانيين ديل ناس حضارة عريقة و قديمة و هم اول ناس عرفوا الفلسفة و الرياضيات و الفنون، من اشهر الفلاسفة اليونانيين سقراط و افلاطون و اشهر المباني التاريخية عندهم ال اكروبول في اثينا و ده زمان كان بيعتبر من عجائب الدنيا.